Mampiavaky zebra amy soavaly e, <hesitation> habezany koa, soavaly maventiventy kokoa par rapport amy zebra, ya dia manaraky zegny, <hesitation> zareo ya zare samy mahery mandeha fô soavaly zagny efa manjary <hesitation> karigna, efa manjary <hesitation> karigny fô zebra zegny karaha anaty ala mbola mandendeha foagna, managno karaha zegny.